لا لا لا انا ما احب الرقص وافضل اكون فنان كوميدي. تخيل تقدر تزرع البسمة والضحكة تدخل السعادة في قلوب الناس. الضحك له تأثير كبير ويمسح الهموم احب اشارك في جاربي بطريقة مرحة. واخلي الناس ينسون مشاكل كلها الفن اجمل بكثير واحب التمثيل والفن